<hesitation> ס'איז דא איין חי' וואס ס'הייסט פאסאם, וואס זיי קע <hesitation> מאכן זיך ווי זיי זענען טויט און <hesitation> ס'העלפט זיי אז ווער ס'איז דער מענטש וואס ס'וויל זיי אויפעסן <hesitation> דער חי' וואס ס'וויל זיי אויפעסן, זאל זיי נישט קענען <hesitation> אויפעסן און זיי <hesitation> ווייל <hesitation> זיי מא <hesitation> מ'זאל מיינען אז זיי זענען טויט און זיי מאכן אויכעט אז זיי לאזן ארויס א שמעק וואס ס'מאכט אז די מע <hesitation> די חי' וואס וויל זיי עסן זאלן זיי נישט ווילן עסן.